Ndu usiim biyaa taasi we, we gí ta ma unúmte we ujéjeete, njan gugu wo, weewi unɓuur unan wi taasí. Taasí we, weewi nñaani ferin ɓaale, unyaanti aloor ma daatu gina a ɓaale, we biyaa taasí. Taasí we gí ndaani ngi nafa, a biñaŋ ma fafaŋ.